Switzerland haste ni nokbar twuibar hatai rwgui juda juda tei tungmani sai kwchangma jora kwbang. O haste o kaibrui jora kotor tongo tei amorok wngkha tungma shorod kwchangma tei bosonto jora kotor. Tungma jora khe june ni simi august tal jora tei afuru bish ni simi treesh degree celcius jora tungui mano. Shorod jora kotor khe september ni simi november jora tei afuru dosh ni simi bish degree celcius jora tungui mano. Kwchangma jora khe december ni simi february tal jora tei belai kwchango tei borof klai o. Bosonto jora khe march ni simi may tal jora tei pash ni simi pondoroh degree celcius jora tungui mano. Amtui hai tongthok nokbar twuibar ni bagwui belai kwbangma fatar ni borok rok o hasteo beraina fai o.